Ny aspirateur zao, karazan’ny machina izy. De izy aminje misy i môlotro anazy lava be. Igny fôgna aminjeo alefa, <hesitation> alefa mande amy tragno regny. Tsy mila mamafa tragno zaigny koà fa misy izay. To de igny fôgna alefa misesitry fako jiaby igny môlotro anazy lava be i mamôkogno azy. De izy aminje misy i ka raha kibony zayy, de fako jiaby <hesitation> le sesefigny alegny avàkagny, to defa lasagny mifônkogny an-kibony akào. De igny fô ny fako ariàn-tegna fô tsy mila mamafa tragno aby antegna kô fa misy <hesitation> misy a-asprateur igny.